<hesitation> المكان إللي أني نبي نزوره هي نيوزيلندا، لأنها معروفة بالطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية إللي فيها <hesitation> ونحسسني ديما إنه المكان هذا حلو جدا للاسترخاء، والاستمتاع بالمناظرة الطبيعية <hesitation> واستكشاف الطبيعة أكتر وأكتر، وجميل جدا نيوزيلندا.